Ny hevitra diso momba ny amboa, amboa malao voalohany raha heverina fa tegna ratsy amin'ny biby jiaby; avy koa, lazaina fa hoe maloto; ary amboa koa ary lazaina raha tegna tsisy valerany amin'ny biby, zany maloa ny tegna hitako hevitry diso amin'ny momba ny amboa.